لو شاركت في مسابقة طهى هنقدم طبق ليبى ممكن طبق ليبى لكن نقدمه بطريقة مبتكرة ندير عليه ندير عليه تعديلات زي المحاشي أو رز المكسرات نقدمه بطريقة أحلى يعنى نقدمها مع صلصة خاصة، فهكي نعتقد هادا الطبق هيعجب الحكام.